Kontaakoo niŋ i futata a ma, i be a jiindi la duuma le, wo lemu a dibeŋo ti, niŋ i ye selendi santo, wo ka a mala le